كتير- كتير من الأوقات نحن منكون فايئين مزاجنا أبداً- أبداً مش حلو بي كون نهارنا معكّر من أوّل ما نفيئ منضطّر إنّو نضهر نلبس ونضهر من البيت <hesitation> منضطّر لنروح عال سّوق نجيب شي طبخة، نجيب شي غرض للولاد، نروح نجيب لل- لولاد من المدرسة كتير- كتير- كتير كلّياتنا بتوقّع إنّو بتصادفنا إنّو منشوف ناس عال طّريق من غير مال أو بيطلعو بوجنا <hesitation> ما حابّين نكون نحن مُرضى، من كون مزاجنا مش حلو، أو ما منحبّو لا هيدا الشّخص ما بدنا نجامله، أنا كتير بتصير كتير معي هيدي الأصص وبت- بفتكر بتصير مع كل النّاس إنّو بتشوف ناس ما حابّي تشوفا عال طّريق، بس لمّا يكونوا وج لا وج حا يضطروا إنّو يسلموا عا بعض ويحكوا بعض يعني من دون نفس أو إنّو هيكا كلمة ورد غطاها، أمّا إذا فينا نتجنّبُن فينا إذا كان مسلاً على غير صف فينا مسلاً نحن نكوّع إذا هنّي كانوا ما ضربت عينّا بعينون فينا نكوّع من غير مفرق صايرة كتير وبتصير كتير مع كل النّاس بكون مزاجا أبداً ما رايق ما جاي عبالا تشوف هيدا الشّخص بالتّحديد أو هيدا الشّخص بي كون مسلاً مزعّلا بشي موضوعٍ ما مسلاً مش حابّه تشوفوا كتير بتصيير. وأكتريّة الأوئات بيكون مزاج الواحد ما حابب يشوف حدا من أريابينو، حدا من رفئاتو، مش آدر يوئف عالطّريئ ويُعُّد يحكي، ويسلّم، ويبوّس، وشو الأخبار؟ وكزا- كزا وشو في ما في؟ وهيدي الكلام وكيفُن لولاد؟ وكيفو جوزك؟ وكيف؟ وكيف؟ وما بعرف شو هيدا الكلام البلا طعمة والأسئلة يلّي بتضيّع الوئت بالشّارع وما حدا بيهمّو حدا أصلاً. فا كلّياتنا بتصير معنا هيدي الحالة وبالأخص- بالأخص إذا شفنا حدا من أقربائنا مسلاً البعاد شوي <hesitation> منضطّر إنّو ما نحكيُن أو إنّو نكوّع تا- تا ما نطرُئ عينّا بي عينون تا ما يسألونا لي ما عم تجو؟ ليش ما عم نشوفكُن؟ ليش ما عم تسألو؟ يعني بصير إنّو في إحراج كتير كبير وهيك مشان ما نضطر نكزّب ونجامل خلص منكوّع لا غير مفرئ لا غير مال وخلصنا ولا كأنّو شفنا هيدا الشّخص كتير بتصير معنا كلّياتنا بظُن.